Tyongik anyun chepo kemoi, che kasii ng'wai ko ng'etyik paishee ng'wai kemoi, ko mii tyony akeng'e yu ne ke kureen kuteet, ko kutooni komekeere peet, akoi kityong'on kemboi ola pa sait ang'wan, sa <hesitation> sait ang'wan yoo kole, ikase anyun kii chei kii chei kasii nyi ko kopal kepenon ne mii ole mii toeek, ko pal anyun kepenet kochengei taik amu amitwogik chiik ko taik miising, anan ko paal iin sereronaik amu amitwogik chiik chotok kora, ko tyonyi ni ko me keere peet, akoi kemoi, ko tai anyun kopalaat kepenoniik chiik kemoiiii akoi ko <hesitation> akoiii yo- yotok ka ekaat, ko- ma- ko ma wechikei, ko tyonyi nii komenye kepeneet amu ruwei ko kepeneet ne palei ko yotok olemenyei lakini meleen kele ma menyei notok mii kuurkat. menyei ne mii tumiin, sokonyonii anyun kemoi yu ii oleep imbar, ko nyo ko palaat kepenoniik chiik ko cheng'e amitwogik chiik che katak ka kileen iin toik anan ko tereronaik. Ko amitwogik chiik chotok miising ko toik, ako kasiit nyi kityok kopalat kepenoon kepenoon kepenoon amu ka kasi mm palee sinee ku ya imuchinei kole mache komeny lakini mamenye lakini miising ko palei amu kacheng'e amitwogik, ko tyonyini ki kuure kuteet ko ma ta kikeere peet amu kale sapeet nyii ko ma keertoi peet miising keertoi kemoi kosiir peet. sasa chame anyun tyonyi ni ko- ko- ko kopaishate kemoi ko palate kepenoonik chiik kemboi ko cheeng amitwogik chiik kemoi ak kwame pai amei ame peek anyun miising.